आज मिन सुबेर आखरी चीज गौथू बोडी खैनी। जू गैथ हूंदन ऊंथै पीस पासी की फिर बोडी दींदन फिर घाम मा सुखांदा छन फिर घाम मा सुखी कि करकरी हवे जांदन। फिर बोडी तेल मा तलन छन फिर ज्खया प्याज फिर भूनी की बडान दुई अलू भी डाल द्या त बहुत बढिय़ा बणी जांदू